Manahaky anizao ñy fomba handrenako ñy tragnoko mikoronta :-Areniko tse traño o,fafa, vita reny ie, atao aminy ñy toera tokony hisy azy kirairaiky iaby ñy enta añaty traño ao ;ze tokony hiharo reñy aharo raiky ñy siky malio atao aminy ñy toera misyñy siky malio, ñy siky maloto atao aminy ñy toera misy ñy siky maloto, atao añabo latabo ze tokony ho añabo latabo, atao ambany kitrely ze tokony ho ambany kitrely.